Ikaviñoi ko yake <hesitation> jarembaeño anita piare katu yake jayae ko yake kavita jare jukurata vi ñapuata ikavi neimbove yave jokope yaikuata yanderete oputu kavi yake ñai rambueve